في يوم من الأيام عائلة طيور ضاعت وهي مهاجرة جعدوا يدورون على طريجهم أيام بالسما تعبوا وخافوا لأين شافتهم طيور ثانية وساعدتهم سافروا كلهم مع بعض يتعاونون ويتخافتون على بعض لاين وصلوا موطنهم بأمان وفرحة كبيرة